Acara ulang tahun yang cocok, ya. Sebenarnya sih, kalau kata cocok, terus terang, gue mah di keluarga babe seumur umur, gak ngerti itu namanya ulang tahun, ya. Dibilang senang, ya gimana ya. Padahal, mah, itu bukan ulang tahun ngurangin umur, gak harus senang-senang, ya. Tapi, ya gimana, kita kan cuma ikutan aja, ya kan. Tapi yang idealnya sih, kayak keluarga mertua gue tuh, bagus tuh. Yang emang sih beli kue, gitu kan. Nanti disambungin sama doa, gitu. Itu yang lebih cocok sih, kalau kata gue. Ada islam islamnya, gitu. Gak yang lu selamat ulang tahun udah. Tiup lilin, lu makan, so kan, kayak gitu. Itu sih, kalau gue idealnya, kan. Kadang pernah nih, gue punya pengalaman nih, gue gak pernah kan namanya di rayain ulang tahun, kan. Tiba-tiba, anak wini gue, walaupun misalnya kayak gak yang mewah mewah banget, itu jajanan sorebuan, direnceng rencengin, distepless stepless in. Gue balik gawe, tiba-tiba, gue pikir udah pada tidur, gak ternyata, belum pada tidur. Itu gue sedih banget, seumur umur gue. Gue gak pernah gue dirayain ulang tahun, kayak gitu. Ya, gak mau netes sedikit sih air mata gue. Kok kayak gini sedih juga ya, gue pikir namanya ulang tahun, ya, kayak gitu. Padahal dalam hati gue ini mengurangin umur, bukannya. Bukannya, tapi kan emang ujung-ujungnya kan ada doanya, biar panjang umur sih. Emang, ya mungkin, ya, cara kita buat syukurin kali syukurin nikmat allah kali ya.